هقعد اسمعه لحد ما يخرج الطاقة السلبية اللي جواه وبعد كده ممكن ان انا <hesitation> اوريه فيديوهات تضحك أو <hesitation> مميز تضحك وممكن ان انا اخده ووديه السينما لأني عارف ان هو بيحب السينما وبعد كده نتمشى شوية ونشرب حاجة ونقعد على النيل ونسمع أغاني بردو لأن هو بيحب الأغاني.